Ny omby, ny karazana, <hesitation> ny karazana biby efa nananako a, omby a, kisoa a, saka a, akoho. Izay aloha ny biby efa mba nompiako teo amin'ny fiainako hatrizay niainako